طبعا طبعا له صلة بالعصر الحديث، علشان هو مستمر لكن بص- بصفة مختلفة عن الماضي، قوانين وتفعيلات جديدة، ومصطلحات جديدة. والشعراء حاليا مكملين ،الحديث ميزته إنه ما فيه <hesitation> بحور معينة يمشي عليها، <hesitation> في له أنواع جديدة.